Ichangamoto yereti kumbi dunia likweneli utandawazi nantu mwachu muno noli kweneli muda wonsi umu tandao muda wonsi kutu kani kusu kuumba chonsi chichi mani kazi chiyampovo wala cha muda wonsi mutandao ngawati omba chi atiya wemama ulichintu kufuatilia pam mtandao ukwani mitandao ndini faida maana mtandao kuli vintu vingi saana kujifunza Mungu maanu kusu mimiyenda mitindo mbalimbali kujifunza mumuu mtandao pia sala mitandao kuliyantu yamuya kutumi vibaya mitandao. Kuliyantu yamuya kujifu yaku- yakutumie vibaya mitando ungamuzana mutandao ako kwene akuluhi pichi mbaya injipe ino ku tamaduni witu asimingo sana ili mitandao yani ni faida pili ni hasara yaziya kwe. Ivita visiningo mani vita ngavi yatokea pa chila mutu yakuyu kwa ani akuyu ivya kuvyakwe kuvyakwe vyakwe inga tokea paa moni viti ikasababisha msambalatiko wayantu ungazana muntu wapuka waya wayakunina kwa ajili yanyu wita mazingila yapa nganda yasiningo kwa ajili ya vita kuvo vita asi visiningo kabisa